أول إشي تتأكد إن الحقيبة مناسبة لحجم الملابس أو الأغراض البتاخذها، بعدين تقوم بتقسيم أغراضك لمجموعات ملابس أدوات شخصية إلى آخره، وتقوم بطي الملابس ثم تقوم بتعبئة الحب- الحقيبة الأشياء الثقيلة في الأسفل الملابس ف- على في الأعلى والأشياء الصغيرة في جيوب الحقيبة، بعدين تقوم بإغلاق الحقيبة.